दांत खोड़ने का उद्देश्य होता है दांतन के बीच फँसो खानों का निकालने के लिए। उत्सवों में ऐपेटाइज़र पकड़ाने के लिए का तेल स्टिक के रूप में कान साफ करने के लिए मोबाइल के पार्ट की सफाई करने के लिए। रिमोट कंट्रोल के बटन फोन बटन खिलौने के आसपास की छोटी दरारों में ज़मीन गंदगी को साफ करने के लिए हेयर ब्रश और शावर हेड को सफ करने के लिए।